अच्कल ता जी मुबाईन नो यूगाई विडियो ती पोला मुबाईन ना जमाना। मा तो पड़ोसी आड़ोसी पड़ोसी मा एक दूसरा काजे नी पहिचाने कुई। ने पोला फेस्बुक मा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे ने फ्रेंड रिक्वेस्ट मा फ्रेंड बनी। जाए ने वात कोरे घणी दूर दूर विदेश मा भी रोहे ती भी वात कोरे। पास मा <hesitation> रोहे ची नी वात कोरे ने विदेश मा पोलू। बोट रियो ने पोला बिसरा गाम मा बोट रियो ती वार वार फेस्बुक। पर वात करे ने इंस्ट्रागाम पर वात करे। ओसो चे प्रदोगी की।